ཆེད་ཀ་བརྒྱ་ཐང་བཅུ་ནི་བརྒྱ་ཐང་ཉེ་ཟུ། སུམ་བརྒྱ་ཐང་སུམ་བཅུ། ཟེབ་བརྒྱ་ཐང་ཟེབ་བཅུ། ནག་ཐང་ནག་བཅུ། ཐུག་བརྒྱ་ཏང་ཐུག་བཅུ། ལྡན་བརྒྱ་དང་དིན་བཅུ། བརྒྱ་དགེ་ཐང་གེབ་བཅུ། གུ་བརྒྱ་ཐང་གུབ་བཅུ། ཐོང་ཐག་ཐང་བཅུ། ཐང་ཐག་ནེ་ཐང་ཉེ་ཟུ། ཐོང་ཐག་སུམ་ཐང་སུམ་བཅུ། ཐོང་ཐག་ཟེ་ཐང་ཟེབ་བཅུ། ཐོང་ཐག་ནག་ཐང་ནག་བཅུ། ཐོང་ཐག་ཐུག་ཏང་ཐུག་བཅུ། ཐུང་ཐག་ལྡན་ཏ་དིན་བཅུ། ཐུང་ཐག་བརྒྱ་ཏང་བརྒྱ་དགེ་བཅུ། ཐུང་ཐག་གུ་ཏང་གུབ་བཅུ།